U kam parë ndo videu te ku jan lopë e dhi çë jarrëjën sa të njohjën të zotrat e sa të ftojën dashuri e ahtë, se janë animej sensibili çë kan anki ata, janë thomi ‘shtu in gradu sa të njohjën të zotin e sa të e duanë mirë.